A pues ndep kauk tanjas mani <noise> ba xiñi'iu ni lu ni lu lo ke kutap ntusjau pues es nutsa'au ningie nupal kute para par re kipiai y pa napu kusap ke ba rapu tu'uei nupal re kute ya nukua'at rikiung par munu'uei kuma nusueil kuma nu'uei nubai kauk n'ei kauk n'ei kiuang jui nemejeu pus jui ne nubai kuma ndutu'ut jui batu'ut pu rikiung kauk kunjima ma saria laseiñ saria bumu saria nejeiñ kupu lo ke tu'uei tukjuat kijiaung pus kupu kuma nu'uei nusueik y ya jui namaiñ ndu'uei ndutu'ut pu rikiung pus ya jup kauk kuma nu'uei nusan pu nikiujuil koma nu'uets re mje lo ke kiajai ngjai <noise> nu'uei rapu nutsjau ne ngumje ya kupu burua la'ets re mje pu ya burua la'e'e baei baei ringijil nujuas nda tapai kupu nujuas par munutsjau ku'uei y ya rapu nubaiñ ya nu'uei pun nu nu nutsjau re kich'ijiñ pa par mununam rapu pu nu'uei <noise> nu'uei nujuet nujuet kupu pun ne staka'at ya tsukue napai nu'uei nujuet. Rapu pa munu'uei nutsjau re mjiung nejeiñ lo ke es de papas rapu nu'uei nutsjau rapuy ya nu'uei nu'uei nu'uajam kauk naei nusep pus kauk ndajap lamang y si ba'eje ke mut entons kujui nu'uei nustjau rapu pus nusal lan pu landu <noise> rapu nusal <noise> y y ya nejeiñ rapu nubaiñ mi'ia ton nu'uei pun nupal re mjiung ngjue lo ke tukjuat rapu nupal nu'uei nukual nukual pu pun lo ke es ngp'ui nusal rapu nutsjau ya rapu nubaiñ <noise> ya nusep kauk naei ya miak bumang suejeiñ <noise> rapu re kauk ngjai nunam y ya pus nejeik ngjai tsukue ndateu pus ya tuskue ngjai nutsjau nutsjau kil'i mjiung nejeiñ rapu nu'uei nutsjau pun es pun de lo ke ngjai se pe sopa rapu nutsjau rapu ya nejei kiajai jai ndu'uei nupal kute para para kipiai y ya nubaiñ kuma kaei kadajaun pun nda pan rapu nejeiñ pa ke manaei mununam y rapu re kauk nu'uei ngjai nutsjau kich'ijiñ kupu y ya mas kingjiut tsukue nejeiñ <noise> nu'uei. Ya nutsjau nejeiñ re rapu para kiajai ngjai nu'uei nupal ne re ngumje y lo ke limip pus kupu tsukue nu'ui nupal kujui ndajap mjiung mjiung ngjue nu'ui nupal y ku'uei nejeiñ lo ke nu'ui nutsjau de ba xi'iu pu rapu nupal ne ngup'ui y pus nukual ne nusal re re ku'uei.